קנחב אלנאס אללי ענדהם אסדק פעלעינין, אללי ידהקו בקלבם, אללי ידהקו בלא ח'באסה, ו יטיבו בלא אינת'דר מקאבאל ו אללי קיעטיו בלא מא ידרבו אלחסאב, אלנאס אללי קיחסו מעאק בלא מתקולב אללסן קיחסו ביך וישופוק בלא מוקדמאט.